Jélⱥ re ýn, ejmí’ re lɇ e ‘nⱥ’ re lí köö föó ela nún ere uyy yǿǿ’, o la nún ere sóo’ yǿǿ’ köö föó ‘nⱥ’ kié’ jmýy dse kóo ‘nⱥ’ ere ó ejöba köö föó lanún ere uyy yǿǿ’ ere ere jmⱥⱥ tá kí xiru e a jia’ re ó ejö ajia’ relí juó ere uýy ejö, jöto kö’ ká’ jö kö kiee’ ba jö e án’a’ ere kiä re jïï bá kuⱥá jö emare ó jmýy dse kóo jö jó ela nún ere ngý, la nún ere sóo’ la nún, jö ‘nⱥ’ e xen jan dsa i kóo’ bá kö’ kie xiru a ixen dsa i kóo’ ‘ñ’ee ejö a jia’ relí juó’ ere röó, ajiarelí juó’ re jmⱥⱥ tá ‘ñée ejö xi a i xen dsa i jmⱥⱥ bý jíi’ ‘ñée föó jö.